في وقت فراغي أحب أقرأ كتب خصوصا في مچالات تطوير الذات و الخيال كمان استمتع بممارسه الرياظه سواء كانت في النادي او في البيت احيانا احب اقدي وقتي مع الصحباتي نخرچ نتعشى بره او نشوف فلم من الاشياء إلي تريحني بعض أحيانا أجلس في الطبيعه أستمتع بالهدوء هالأشياء تعطيني شعور بالراحه و تچدد النشاط.